<hesitation> Amignay aloha tsy de hoe ah lafa <hesitation> mitsidiky mandeha aminay magnaty anao manaova siky zao fa gny zava-dehibe anay zany de ny f- fandehanan'ny vahiny an-tsagnonay de karakaraina sakafo zay faran'zay soa iha mba ha agnome hasina an'le vahiny koa zany e. Fa aminay tsy hoe ah manava siky an'zao anao r'anona fa zay vao mahazo mandeha aminay aty. Aminay zany ny zava-dehibe aminay de gny fitsidihan'ny fianakavia de karakarà sakafo soa.